Pos el metru te val lo mesmu pala costura que pala albañilería. Si semus un pocu curiosus, i cudiosus, i queremus que las cosas quein aparentis no se puein hazel a vista d'oju. Assinque agarramus el metru i a miíl, qu'alogu da mucha ravia d'entangal qualisquiá cosa i no casi una cosa con otra, namás que pola perrería de no querel gastal el metru i pensal-si que diva a queal bien assina mesmu.